Ta soodaay huunde raaratay, raaratay ɗuuɗal zaaji ɗum ɗum nde woodi, sai leɗɗe bono manngorooje, kaacuuje, e ko nanndi e nun.